طبعا اول نصيحة انصحه اذكره انه لازم يشتري صحته وما يجدر يشتري صحته الا باللياجة البدنية والتمارين البدنية. فهي تكون هذي اول هدف واول حافز عشان انه يمارس التمارين اللياجة البدنية. وكمان ممكن يشوف له شريك او صديق يشاركوا هذي التمارين البدنية بحيث انها تكون روتين يومي ويكون عندهم هدف لازم يمارسوا اللياجة المدنية البدنية هذي علشان يوصلوا لهذا الهدف وكل يوم يوصلوا لهدف اكبر وكدا.